Este diꞌt xianá lo ti nli nana uyad gunu uyowná nix nak guꞌn dzaꞌ minn nana xlaꞌndná izaꞌnu gan be xc̲h̲ikëwu izaꞌnu ikaná x̱ob pozol y lego izobnu lo gi igwiynu loxga dzekna këná lëdu wen wen nana ixe lëꞌná izobu lo gi dzekna lëꞌná guslo ikaná giꞌn tindna, pchoꞌxna dela ic̲h̲ë guꞌn kuná lowa nak midzang, x̱ich o nupaga tomiy bukwaꞌn kuná lowa sti recaud, sti klab kuná lowa gan be sc̲h̲ikëwu xka izanu como x̱iꞌk nak guꞌn uneꞌdz minn loná, guꞌn uyowná xka, o izaꞌkana pozol izobná x̱ob lo gi lo mismo xkakga lox uyeyu këná lëdu wen wen lo ga dzekna lëꞌná izobgu lo dzeknana lëꞌná gusloka ikeꞌná ic̲h̲ë gunu x̱ich, midzang, midzngid kuná lowa ti klab y sti recaud kuná lowa snup tomiy kunu y pchoꞌxna kuná lowa pa ic̲h̲ikëwu wen leꞌy ikaná biaꞌl kuch ikaná leꞌy këgëná lëd gunu wen wen lega kuná lowa dzekna zobluga dzekna axta bela ba sia or dzekna lëꞌná kwagu gan be uc̲h̲ikëwu wen.